<hesitation> Raha aminahy manokana, ho anahy ny fampakaram-bady tonga lafatra a izany hoe <hesitation> voalohany an a mila mangataka an'ilay viavy, miseho- magnano fisehoana amy ray aman-dreniny longany, de avy akeo mandeha fangatahana, rehefa vita i fangatahana de mandeha ny mariazy amin'ny fisora- a <hesitation> mandeha misoratra ary amin'ny raha zany commune, de vita i commune an de mandeha am-piangonana hamasinina, de zegny zany hoe mariazy ara-dalana raha aminahy manokana.